Raha hoe vokatra ny fihinagna- fihinanan-kanina ndreky zany an amin'ny fahasa- amin'ny fahasalama amin'ny vatagna, de <hesitation> izy an magnome <hesitation> tanjaka alongany, manome tanjaka ho an'ny vatagna izy an, de mitondra karazagna <hesitation> raha ilain'ny vatagna koa zagny amy agnatin'ny sakafo iny.